Ha, men soch o'rishni bilaman, men buni yoshligimda singlimning sochida o'rganganman, lekin hozir hech kimning sochini o'rmayman, chunki menda bunga zarurat yo'q, lekin men ba'zida arqon va yiplardan foydalanishda o'rishdan foydalanaman.